Yaha yenduia yaha ndute yaha ndivɨ yee etati yaha ndivɨ yee io nda getu yaha ujun yaha tu cuehe yaha cuii yaha ndivɨ yaha cuaan yaha ia andivɨ jun cuu un quee nuun comida ca jee.